Ta'awaɗanai himɓe kairu koh sadaka, arannii yahu ha maɓɓe a anda koh ɓe mari haàje, sai nudda mauɗo maɓɓe adileejo sai kokkamo o sendana ɓe